Mi ge təəni yakəl sə rəl i gbaanə yesu ali rəl i gbaanə yesu ali yakəl mi ge bəni al nə' kə', siti ɓa aren waləgə nə' kaw minu nə yaw minu aa ren zokə wanubarubar sə aa re bə kə' aa re bənəgə yakəl ani yakəl ali nə kə' aa ren gawkə' diŋa aa nakə' gə diga se won rə pa, ləy dəgbami, aa ren gawkə' niisə aa re bə' nə'gə yakəl ani rəl yakəl ali kə ləy nə' kə', mi ren yalkə' yawminu ko i do aya i re ren zakə i kən za nə' kə', ar kaw gbasə minə aa ləy ko nigi, ko biplusy, ko kuki ko kuma dwitə, ko kuma vome are bə nə gə yal ani yakəl kə baazum rə kə' aa ren bə kə' ko niya fu wanu baajiwtə wan gaye ani aa re bəkə' rəl ən ali yakəl gəsimi ali nə' kə', gəl wanə rəl so i abaanə baa eni, zanə duniya ryə aa ritənə gə nə rəl ən ali rəl ən ali nə' kə' aa gaw simi gə'bə'l sosai nə' yaw minu, min bə'. Niŋ ani bə' rəl rəl so re i rew iwnəgə ali mi ren ritəgə nə' rəl so i, iwnu ali gam nə'. Rəl i, iwnu al nə kə' yakəl gəsəmi gəələ gawlə rəl ali nə' kə, yakələ ali aa yakal aa za bəsəgə e' ama e' mabu yūturu aa gewgen iwsini sə pa' so rələ ali kə aa re bəkə yakələ aa ren gawkə nə' baate maanə nay gə gi dan sə may za, fəsəgəfən so e nə' arewren iwkə ya niŋ ani bə aa ren gawkə' nə' baate maanə rəə mal, ete, taare wani nə kə' aa ren təəsə gə kaw enu ko i da aya nə aya ai pat, aa rey ren yal kə' aa rey ren tə'ə' sə gə ən mene may gəəni ai səw awtərə dikə ryə rə gaylə da-da bə' tə'əm sə urlə parə aa li. A, a lūū a garə gbamsə' gaylə ar, aa garə gbamsə' wor ar, aa garə gbamsə diŋne ani aa iy, gbɨmgbɨri bə' aa diw, gaylə bə aa garunu gbamsə so aa ren bə kə' yakəl, aa ren nawkə naw, aa ren bukə' bə' aa ren bukə netə' aa ren bukə wanu kan bə'bərə, sə mh netə' sə aa re bə nəgə yakəl ari so aa ren bə'kə' netə abəy bə'bə' rə gam nə' kə' rəl aa re waynəgə ɨkələ so nə' yakəl nə' gəəbəl sei nə yaw enu, kaw enu nə' waya pat ani.